المزايا نتع الشهرة هي أنها تعطيك <hesitation> فرص باه تستثمر، فرص <hesitation> باه تعرف ناس، دير علاقات كبيرة مع ناس <hesitation> واصلين و ديلك حتى <hesitation> السلطة. و العيوب تاعها أنك ماتقدرش تعيش حياة طبيعية، وينما تروح الناس تعرفك تحوس تصور معاك تحوس تهدر معاك، ما تعودش كاين الخصوصية في حياتك.